الجزء البرانيه، البلاره هاذيكا <hesitation> تفركها تنظفها بالجرايد، تعمل جريده وتفركها من برا بال- <hesitation> الليمون والما، والجزء الدخلانيه <hesitation> تستعمل ماء الجافيل ومسحوق الغسيل، تفركها بالحكاكه مليح مليح وبعديكا تشللها وبعديكا تمسحها ما تخليهاش تبقى مبلوله لأنها ممكن تصدي، أما تفركها مليح مليح.